صراحة أنا بحب إسمي، شيماء ،عشان الأسماء جزء من هويتنا، وبتعكس شخصيتنا وإسمي جدا جدا بيعكس شخصيتي، وعشان أغير الإسم بحسه شيء مثير ما بشعر بالراحة مع إسمي الجديد وأحسها ما بيمثلني. كمان الأصدقاء والعائلة لمن يعرفوني باسم جديد أحس بيكون صعب عليهم، عكس اسمي الأول إللي من أول ما عرفوني وهو معاي.